La bestia pi grosa ch'ai vist al e la girafa, al e propi auta e l'ai vista ënt ün parch, ënt ün zoo <hesitation> isi ënt ün pais, isi vizin e al era propi bela, a n'iera tre ënsema e al e stait propi bel vedi le girafe